नंबर एक रो मतलब शुरुआत, नेतृत्व अने स्वतंत्रता सै जोड़ा जावे। ई संख्या आत्मविश्वास, प्रेरणा अने नई शुरुआत रो प्रतीक होवे। खेलां में नंबर एक विजेता रो दर्शावै, जिकरो सफलता रो प्रतीक होवे। कई धार्मिक अने सांस्कृतिक मान्यतावां में एक संख्या ईश्वर अने एकता रो संकेत देवै।